يعني اكبر حاجة انايا كنت خايفها في حياتي هي ركوب الدراجة النارية ومكنتش يعني قادر نقرب ليها ومبعد هدي <hesitation> حاولت انايا يوم بعد يوم حتى وين استجمعت قوتي وركبت وتعلمت والان انا منقدرش نستغنى عليها هادي حستني بقوة كبيرة وحستني ان نقدر نواجه كل المخاوف ديالي